Te a sinified god cares. Anankpak te inan ya i kpak uda rang nggo ko ɗom te a yà pa̱ u wá inan ka̱t mmaɓu unəm uga wop iyam iwop wap te inan yà i kpak ɓu kang ɓu wop iya̱m va̱ ta kpa, ko ɗom te ɓu nəm ngwai á te inan yà ka̱ kpak ɓu kang ɓu nəm ngwai so anankpak ka̱ achu atarok te, a ta̱l aɗin avəngva nggwanggwan ka̱kul pa̱ inan yà ka̱ kpak ko nza̱ utarok nggo ka̱ avəng apabim ta̱ nna nak atak aro ya utarok i tar ko ka̱ nləp chigwak ka̱t ka̱kul pa̱ inan yà kpak utarok. Atak ro ya utarok i ga ko ka̱ ngək ko ká̱ nga̱m pa̱ ɗəp ka̱t, ka̱kul pa̱ inan na aghan utarok pa̱ a yi wò kuma utarok ayiyi pa̱ inan te inan yayà kuma inan te iya nəm wò Kuma inan te i ya nəm nza̱ nggo nza̱ nggo pa̱ chichat ka̱ avəng apabim ka̱kul pa̱ ka̱ yà pa̱. utarok na nnanɗər pa̱ inan ya ka̱t, te utarok ka̱ i wap ìram ka̱t amma utarok ka̱ nna nnanɗər va ta pa̱ inan yayà te utarok i là pa̱ inan ka̱ ɓa ká̱ ìvar, na ká̱ o suk iyam ìvar ta i wong pa̱ ko ɓa ko ru te ɓu ya utarok i ga i shel ìram ìvar ìpəpar i wong pa̱ ka̱ ô ru te ɓu utarok i ga i shak ìram ta i suk iyam, ka̱ nna nnanɗər va ta pa̱ inan i ga kpak iya̱m va̱ pa̱ chatchat mmawo ka̱ nəm i ga i suk iya̱m va̱ ta i ɓa i fa utarok i wap ɓa i yang iya̱m nri, utarok i iɓun. So inan ya pa̱ chichat i kpak uda rang nggo aga fangshat fangshat te, utarok na aɗin pa̱ inan yà asa̱l ayam ɗak pa̱ duk iya̱m va̱ ɓu wong pa̱ u nəm te inan ya i ləp asa̱l á ɓu ko, mmaɓu ka̱ ngga achən á mmaɓu ka̱ ngga ayin á mmaɓu ká̱ anufi Nəm iya̱m ro ka̱ ashe ìzun á te inan ya i ləp asa̱l inan yà i nyam asəsa̱l á ɓu anansel pa te, na yà ka̱ nfani utarok pa̱ sosai ka̱kul pa̱ utarok nnandər pa̱ duk iyam va̱ o nəm, duk atak va̱ o ga ká̱ te inan ya asa̱l á kuma i yà iyam asa̱l ata á wò nna nak te atak va̱ utarok yar ashar pa̱ o tonchi ko te i ga pa̱ kakərak ka̱kul pa̱ inan yà asa̱l va̱ ta kuma inan yà i kpak na i ga le i ɓa ká̱ na aga nnəna̱ nnəna̱ te, utarok i ya pa aɗin uyen wò uchar pa̱ inanre, a yà pa̱ inan re ɓu re ká̱ ikangkang, te iya̱m iga aɗəngchi ta ka̱kul pa̱ ka yà pa̱ inan re ɓu ka̱t te ka̱ ɓu iya ka̱ ɓu mar uyen ka̱t, ka̱kul pa̱ inan re ɓu te ka̱ ɓu iya ka̱ ɓu ka̱m uchar ka̱t, ka̱t pa̱ inan re ɓu ka̱t Te ɓu iya ɓu nəm iya̱m iro ivəngva i na aɗəngchi inan ta ka̱t, so inan ya pa̱ chichat. a re ɓu kang ɓu nəm iza̱ nranggo, ko u yar pa̱ u nəm igɓá̱ngɓá̱ng, ko u yar pa̱ u nəm ina̱nan, ko u yar pa̱ u chuche uwan ɓu, ko u yar pa̱ u mwop uwan ɓu de, chichat te inan ya re ɓu kang ɓu nəm, so utarok i pa aɗin uyen wò uyen char pa̱ inanre te bari inan a re uyen ta á wò nna a ɓa a yà unəm uga nka̱mshi wò, bari inan a re uyen ta a wò na a ɓa yà unəm va ntəp wò ka̱ awalang va̱ nkam ɓa yen wò chit i i i inok o iya o nəm lap ka̱t te uyen iya i ka̱mshi wò.